Un waɗii goɗɗo pijoowo wonɗo nyibowoo, mo warii leydi ndi'i, mo wala ceede ko seɗɗa, jooni mo laatake mo ceede, walaa bonnonoowo koowa e ndaara-mo e kirki.